animal ja io yuku ka'ando ja ku ñaña ja ñaña jiaa tiuku kiiyi ja keexi xependejuña'axi ko ja ñaña jiaa ña'a ati <hesitation> udu ja ka'ando ja tniindoxi o ka'ando ja acariciardoxi ña'a jiaa ku in animal ja pues axiinindo ma'a ti jia'a iio ko ña'a ja ñaña xeedañuxi xeedañuxi iio xeedañuxi tniinxi la'a ku mudundo chuundo la'a jiaa ku ja perjudicar ñaña.